עס איז א קליינע דינע מעטאל וואס האלט צוזאמען פאפירן. מען לייגט אריין די פעפער אינעווייניג און עס האלט עס צודריקט, ס'צוקוועטשט עס זייער טייט, דורכדעם העלפט עס אז די פאפיר זאל נישט ארויסקומען.